Reto moa ñy fahaiza manao tokony hanañany ñ'olo mahay miketriky aminy ñy restaurant na hôtely: <shushes> Mila mana tekiniky maromaro i. aminy ñy fiketreha. aminy ñy fikarakara sakafo zay. <shushes> Milla mahay mamoro ko'ey aminy ñy ketriky ketrehiny aminy ñy karazan-kany. -Mila mahay mitantana koa i aminy ñy fañaraha maso ñy raha aminy hôtely ao. -Mila mahay mifandray koa aminy ñy mpivily aminy hôtely ao.